ʻO ka ʻoiaʻiʻo ua paʻakikī ka makahiki 2024 noʻu a no koʻu ʻohana kekahi. Ua kupu maila nā ʻano pilikia like ʻole ma ka hana a ma ka ʻohana kekahi. <hesitation> uh Ke noʻonoʻo wau i ia makahiki he he uluhua. Akā, ʻo kēia ka hoʻomaka o ka makahiki kula no kaʻu keiki ma ka <hesitation> uh Pūnana Leo a ua puka kula wau kekahi mai ke kulanui me ʻelua kekelē.